Tompat dataru pis abo lomin, falaboma bot tompat tataru pis a bo lomin i tei ira orang tatua si da dataru di pis a bo laci lomin a, wida ira dafaik wa tanah lomin a, lebih kuat ira pis i nai dafai tanah lomin a ira tutu ngarak utu-utu mole dafaik tanah ra woun i pis wa lomin, pis i basit jatei. Sate i ware pis ni tompat tataru nai loka, mole ni nina baba falabon si ira dataru pis wa tanah lomin ira bot gafin. Sat iware dataru pis <hesitation> bo ni tompat ira da i damatuk-matakut isi, me damasuk bo tompat i nai datataru pi wa lomin ira da mau da contoh magei kiti me Pis a dakasih masuk tu ni tompat a, si daratan wa iwa malekang tura ni a fakawai bomari tompat isate. Le me sifun isi datakulelan tei waluk, dabail mata i nai a najaga-jaga wa tompat fano isate, dakutan i me nafakawai i sia daruk kalau me daruk tei loka ira darikat dimau a loka. Le id pis i isi sate namau nafalaru bo ni o sifun isi mo datakulelan tei waluk, habar sa liwa, habar iwa dafakawai tura tompat i dataru nai pis a nina n=baba si falaboma ira dataru bo tanah lomin a sat iwa re tompat pis a nai a dawei ya nai loka. Si fun damatakut a, dawei di pis a bua tompat lomin i sate. Damatakut kila te muguru bahala sa naratan da di pisit i sate jatei